Ɛɛ, la nibo nɛreba la yɔ'ɔ ti ba me tara paŋa n me wan nyaŋɛ dikɛ ba nuurɛ lagum pa'asɛ gɔmena tuuma la puan ti gɔmena la san yeti a iŋɛ sɛla a wan soke nɛreba la dikɛ ba puti'irɛ pa'asɛ gee a man ko yen ita iŋɛ a boti sɛla ma'a.